Pa hazel amigus en viajandu sola, alo primeru es emportanti d'estal abierta i amigabli, i de no tenel miéu d'acercal-si a sotrus viajaoris. Tamién es güenu d'arrayal-si a viagis en bandu o tours, ondi se puei conocel a otras pressonas con enteressis comparantis. Los alberguis sonin tamién mu aparentis pa conocel a sotrus viajaoris i compartil esperencias. Ogañu tamién es emportanti de gastal las redis socialis i las apricacionis. Enga, ya estás aviá!